باش تركب قطعه نتع القش بسيطه يلزمك تبدا تأكد مع القطع الكل و تفرزهم حسب هذاك الكراس نتاع التعليمات، أول حاجه تبدا بالقاعدا و ثبت البراغي باش تكون مثبثه، منبعد جمع الأجزاء وحدا وحدا، في العموم تبدا من الكبير للصغير، ضروري تستعمل الأدوات صحيحه ليجو مع الأثاث، و تشد البراغي نتاوعك بقوه لكن متشدش بزاف باش متتكسرش، فلاخر تعمل بالفحص تتأكد من أنو كل شي مليح و كل شي نورمال و هكا تكون خلصت.